نعم دراسة الإقتصاد والمالية مهم جدًا لأنه يساعدنا على كيف-فية فهم الموارد وإدارة الموارد واتخاذ قرارات مالية ذكية، والمعرفة بهذي المجالات تساعدنا بتحسين مستوى المعيشة وتساعد على فهم السوق، والعوامل الإقتصادية اللي تأثر على حياتنا اليومية.